Sɛ epɛ dɛ etow w'atar a efa atar no na apɛ atowdze a dodowara ka n' 'iron"no. Efei ebɛpɛ tam na edze asaw famu anaa edze asaw adze do na atra atar no mu wɔ do na edze wo "iron" no ahyɛ "light" bi a ɔwɔ hɔ n'. Edze hyɛ wie a na ama ɔadɔ na ahyɛ ase dɛ edze retsretsrew w'atar no do dɛm na ibotum afa do ayɛ.